صباح الخير سمية وينك اليوم؟ شنو حوالك؟ كلمتك بكري على التليفون ما تحصلتش عليه قلت خليني نخليلك <hesitation> الميساج هذايا كان سمعتو نتفاهمو مع بعضنا، كلمني كان وصلك الميساج، <hesitation> تحب باش نمشيو نتقابلو في الكفي الجديدة اللي في <hesitation> الشارع اللوطة نمشو نفطرو؟ شنيا رايك؟ انا قالقة اليوم وقلت خلينا نمشيو نعملو شوية جو، كلمني اه.